Aran mi yiwowto mo So tawii miɗo waɗa waawde heddude nappi baby ngal, mi waɗataa waawi njiddaade e dow nappi ngal. Miɗo waawataa ngoodi njiddaade ngal e hoore, njiddaade fiyaangu goɗɗo, ɓiɓɓe ngal. Miɗo waawataa njiddaade leydi ngal fiyaangu goɗɗo njiddaade fiyaangu.